لو اشتغلت يا مرشدة سياحية في مدينتي اللي هي مدينة غريان راح نبدو رحلتنا في منطقة أبو غلام، اه اللي هي تتميز بحياش الحفر اللي هي عبارة عن حياش مبنية تحت الأرض، وكذلك حننصحهم يعني للشوارع الكبيرة زي شارع الزوز والنص، وحنعزمهم على وجبة شعبية تتميز بها مدينتي اللي وجبة البازلين.